आकार का हिसाब से अगर हम बात करदन जानवरों कि त अगर मैं शुरू करदू मूसू बे। मूसू, बिरल़ू, तेका बाद बण बिरल़ू, तेका बाद स्याल, स्याल से जरा बड़ु व्हन्द कुकूर, कुकूर से जरा बड़ू ह्वंद घ्वीड़, घ्वीड़ से और बड़ू ह्वंद काखड़, काखड़ से ओर बड़ू ह्वन्द गुलदार, गुलदार से बड़ु ह्वे बाघ अर बाघ से बड़ू ह्वे रिक्क। रिक्क यानी जेते हिन्दी मां भालू ब्वेलदन।